<hesitation> Iah raiky, ah da saosarotry avao <laughs> ahoana zany no ahapossible anzao iaho raiky e sisa an-tagny atoy fa, r'ino ino koa mes- sisy dikany agnie fiaignana raha vao ohatry ki tena raiky e sisa tavela etoa, izy misy nama avao zany e mampisy an'io e mahafinaritry ny fiaignana an-tany fa raha vao mis- sisy nama hoe anao raiky da sisy dikany aloha.